Ny toetra tsy manam-paharoa anana'ny dauphin, voalohany aloha, dauphin o magnavotra olona izy raha sendra ka ohatra hoe misy ny accident mahazo olona, avekeo koa dauphin o manjary somoana, asa ohatra hoe misôma miaraka amin-jaza, ary izy koa manjary tarimiana asa ohatra hoe amin'ny faritry hely karazana misy, agnanaovana dobo araiky zany hitarimiana azy antanàna